يعتمد ذلك على التأثير العاطفي اللي يتركه، مدى تعقيد العمل واتقانه، مدى ارتباطه بقيم فنية وثقافية معينة، <noise> تفاعل الجمهور معاه. إذا كان هو عمل فني كويس ولا لا؟